உப்பு முதன்மையாக இரண்டு மூலங்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது கடல் நீர் மற்றும் பாறை உப்பு வைப்புகள். எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கண்ணோட்டம் இங்கே. கடல் நீரிலிருந்து. பெரிய குளங்களில் கடல் நீர் சேகரிக்கப்படுகிறது. சூரியனும் காற்றும் படிப்படியாக நீரை ஆவியாக்கி, செறிவூட்டப்பட்ட உப்புநீரை விட்டுச் செல்கின்றன. உப்புநீர் தொடர்ந்து ஆவியாகி வருவதால், உப்பு படிகங்கள் உருவாகின்றன. இந்த படிகங்கள் பின்னர் அறுவடை செய்யப்பட்டு, கழுவப்பட்டு உலர்த்தப்படுகின்றன.